Pos una recordança que yo no la viví, craru, porque hue la nacencia dela mi esposa quería, que hue'l sieti de mayu del mil novecientus i cinqüenta-i-unu. I craru, es un día pos que siempri celebramus i siguimus celebrandu tras de cinqüenta añus juntus i qu'asperamus poel celebral tol tiempu que mos sea possibli. Amus, una tupa güena d'añus, si puei sel i si la salú mo-lo premiti.